اذا عندي ثلاث ساعات فراغ يعني اعتقد انه يعني اشغلي فلم وشسمه يجوز اطلع اتمشالي ساعة هيجي بيها واسويلي فد اكلة احبها